Manao <hesitation> fanatanjahantena aho isan’andro an, dia <hesitation> mandinika ny fitaovana rehetra misy ao amin’ilay sambon-danitra dia <hesitation> mijery ny fomba nanamboaran’izareo azy. Rehefa <hesitation> vitako daholo moa izay dia matory aho.